Cuaca toma indonesia ne ge dofu, misalnya cuaca wange sahu, sema cuaca bosa, sema cuaca mou-mou, sema cuaca kore mako, gena cuaca macam-macam toma indonesia ne